Anzara asane fagnabeazany zash eo ame fiarahamogniny de arak'izay fizaka zay hoe mmagn- fagnabeazana magnabe zash izy da io zany sy mifidy sarangan'olo na zaza na olombe fa magnabe zany e da ilaigny zany magnambara andreo hoe zao gne raha tokony azo atao izy ame raha sy tokony azo atao mba hisiane filamignany eo amin'ny fiarahamogniny.